Kọɗim mọn yaangọn wula, ta sọrum ki pelou sali sẹrẹi yaan adụgnọ wan kwaniṇ na nẹ a ukam ɓaanum mọn kọtụk sọpẹi a i sama layim ɓaanum ṇga mum ɗok nẹnaṇgọ saba, kọtẹije ɗasa tama tama, kọte ɗasa mọ na sẹb koɗi tẹije ɗasa, nwatụ yaan sọr parpaɗa lawọ nẹm, mọ na yaa ɗizi keb kọrẹi nẹm, keb kọrai ɗasa, pụdụn kaɗụn mini wan ki yil Maiduguri, min wargo min dijsi Maiduguri pidin mọn taang̣ọn nga nweeg tạan ɗik ɗigim min yaan kẹn makaranta na nẹ ki yaaz makarantai, kẹnọ sabudsi kai mọ nẹ saba sabai ɗasa ɗoji nware tuubo na warem ɗaker nkwadụn, mọn kwaduk pọ kwadẹi anawẹi watu yaan weej wụtẹn mondun gi na, tun min ta ɓaraki, anawai nẹ wẹdụk wụtẹn n'kotkoṇ ki ta yaaz uzi, mona ya ɗiji ngi yaaz gi ya uzi, mo na yaaz ɗiji ngi yaaz kita yaaz uji, miye mas pọnọ ka nang ṇga ɗem sẹb miyem min kwaptụṇgọn makaranta monon wedgo wụtẹn ɗam mano je, mano pa sidam, sidam waajẹ nlok yaazim ta korno yaa ko n'taag ɗik ɗik korẹm har har min kwadtum kọrẹi min yaḍụn watam. sum waano pona min wan mana, min waan mana mini nẹ, mọna ɓalle nga naṇ par wụtẹn nweegom. to nga peem anangimu manno se nwanta kon korom kan mọ ɗanyi na sizo ukmo. Nkotunta aduk kanjẹ mona n'kpom kanjẹ n'adi n'wan ok num Gombe ka num kumo ju, mini yạadu pidi yadun sum mo ɗaṇyi karup kpom sali rab nma sum pọu mingi watam mana, min kpomji kanje ta kiimi mini yaaz tallei ukmo moɗanyi kwatu moɗanyi kwadnam, mini yaazi ukmo ko ɗik ɗigi nẹm, koo ɗig digi nem ngi yaaz ki ta yaaz yawo ukmo wuten la'saarẹi nem, wuten mum gi tingi upan nam mona li pakno ta yilli nyaa wụdọ nem, mọna yadụ ọksẹ kii i wai nẹm ɗam kọrse na yaa sẹnin. ṇgaka mo pot pudam ɗọk ṇgi ya ki yimbub saba nga kwanan ɗam n'wana ukmo na siye ukmo yaa? yaag puram ɗok na ne ɗijii nween mumɗok anango takarɗa watu ondano ka n weeg wuten, pur tẹi nyaan kwan ture, mọna kwan ture yaan kẹi, mọ na kwan ture nyam kẹi, ṇga npaiɗa yamba nweeg wuten, in yaan wayatọmmọllo ln wayadgo nane kotuk wuten tẹr payindi kina nẹm, ka yin pọnụngọm, sabai yạan yọgụd nam isin, sabei yaan yogun nam isin, kọrẹi yaan yad ɗasa tama tama upum ɓaan la'launo majuṇgọn pọnọm ga kwanaṇ na sup saba a ị nam koɗim koro yaangon ɗasa na ya korai yaan yaad ɗasa miyem kukuɗem wana a ọk num Gombe ju maj pọ miyei ɓạanụm mini yaan wụtẹn ka nan yaaz wụten tẹrrọ yaag payindi ngi yaaz wuten koɓom nangum mo miyem wana kombei ga to sumno ni tom wum. ɗam yaag sẹnin ngaka ashe sumno a nẹ nẹẹneg̣ ɗiji, nẹẹng̣ẹ tọm miyem kakuɗem am kotsin mini kinai watu pindan piye kudau wut sumno pụdum sab indun kudguɗe ta kiino pur taije ɓa lakum ki id sabei, pindon ki yaaj kum lakum ki id sabai ɗam objeje ki wuten monon num obok wuteni monon ta pakai ɗam wuteni yaag senin ngaka, pandan ki wuten a pizz kinei non?ashe inga mum mo pịid kinai, a tom pindongum mo nenje. Piimo kinno ma ter payindi wargo jo? Pindon ba lakum ki- id sabi mus ɓạan mo pijj kin noi yaan ɗobno, ka na mo mas pono ṇga i, mọ yaa ntam mini watu pọn sani obis kudem kotsin na ɗongo kana mọ mas pono nine ga. ko onangọ kobom kọr yanaṇgọ ɗik ɗigum mọloọ? kor yaag ɗik ɗigum ng̣a ɗam jẹ na neeṇ sela? ngi sụụd mujum kuɗe, ngi sụụd ọbjẹm kuɗe nyag ɗijin nẹ soorgo mum am mọ sebmu mọ Kaltungo watun ka na muju nenaṇgọ sama naṇ? ng̣a muju nẹẹgka mọ mas pọnọ nga aṇ anknọ, mo mum kudmu ka mo mas pono ṇa anknọm ɗam pẹẹmo naṇ ta ọksẹla la ka na ma mas pono n'ne nga a anknom nga ma par liizno ta kaba saba kana wa liizno ta sabam, mo mas pono ng̣a a aṇknọm yinine sẹnụgursi tal piinọ pụụdụn ɗon na miyen wana kombe ɓa maj pono na, ɗam wuten iluṇgọn ɗimin? n'ne ɗam tidno <hesitation> tẹrọ yak tịgạ nne̱. ka ko kilandam ɗok ko kilandam rap piidon ɗe onangom ya? nga kon kilandam ɗok mum ɗe onango nem belle ne ka kei pindon ga to n'kon, nyadon neji ukmo pindon yaan neji ka ta kọdsẹ ta kọdsẹ piim yaan ankno ma ter payindi pọn pụụdụn pindon ɓa yaaz selo kam ya kẹrkẹbẹ m'ondou tẹr rab n'tam yini oni. mo ɓa mas pono ka to kan loko nga piimo waam monj kudno nẹe ɗiigo, mo pindon yaan ɗob monj kudnom ɓaanu sọpun koḍ tẹ korai ɗasa, kod'te korai ɗasa na mọ na yitu nẹngẹ ɗasa miyem min toṇgon tul wụtẹn gi piiz kina gi sạan kina pọn na ne watu weeg kin manno pindon ɓa neji ka yini ondunon, pon waa nẹji ka wa onuki na sab yaan indo nseb kọrẹi ta kọtẹi korai ɗasa, kọrẹi ɗasa, korei ɗasa, koɗim mọn weeṇgon ino ta ko kẹije nyaan yimbei n ile nwaa ɗaṇg da ka koɗim am ɗen weeg lawọm, nyaan yimbe nwaa ɗang ka koɗin ɗiimum kọon ka waanọm, nyaan yimbe n'waa ɗaṇg kan kọɗiin mọna yaan gi u̱u̱ amma pọn kodtẹijẹ pip nkwaɗuk pọ wob pọki pọn sama wuten wana watu yaanu, tib pon la isinje takarɗa mon wuten ane wạnạ nmonduk wuten, n'siinu n'yaan tẹr lambɗa kọɓom nangum miyem min monduṇgon wụten ki piiz kina na piiz kinam ma weeg ɗas korom mọ aduk piinom, am mo yaa tạr na yil kọdọk ṇa ɓere kan yẹr rọzno, amma pọn anaṇgimu ki watu yaa wụtẹni sabai a yaaz ukmon mo yaa yamb yaan ɗọon sabẹi yaan yat kọn tẹrrọ yaag lambɗa n'kotun piiz kina, nkotug piiz kina je miyem isim min monduṇgon wụten tare angukkọ anabẹẹna nam kukuɗei ɗein weegom amma nan nẹ pinẹi kọrẹi ɗasa a ino, korei ɗasa a ino amma pon mọ na yim yamba <hesitation> korein kọṇg ṇga ko naṇ nam yamba ɗaṇdakọ ɗigo, waam yamba undako ag pii pakai rab mọk yaa waa mo lop kẹkọm mok yaa waa agka monoṇ, waaje yanako ɗasa, kak warẹ kak waa yaa wamɗok nam mọ ka ween waam kọṇ. ki sum monj aka ka wako yaazi kak ween waamkon ti sum monj aka ka wako yaazi kak ween waa mkon mo ɗanye ak weegom pa kẹr kẹko a i anangimu koro ya ɗasa ak pod ɗilo ak ɗuṇwuko ak pod ɗilo agka peem yamba pidim mo kẹnọm yat ko ɗas se peem wotuk poki mpeem liigo a ị pidim kọṇ, tam yamba tokko wan pidim kọṇ.